तुर्की मौसम बहुत विविध निच, हदौ ईद विशाल देश तौ, दवा अलग अलग जलवायु क्षेत्र दु। तुर्की मुख्य रूपस चार मौसम निच, वसंत, ग्रीष्म, शरद, रंग शीतकालीन। मौसम ऊ मुख्य विशेषताएं, सर्दियाँ, दिसंबर से फरवरी तंग तापमान आमतौर जीरो डिग्री सेलसियस दस डिग्री सेलसियस तंग निच, जनवरीऔ हुजु माइनस दो डिग्री सेलसियस हाचिद। वसंत, मार्च ईस मई तंग निच, तापमान धीरे-धीरे बढ़ेच, पेड़ पौधा ली हरा भरा हाचिद। ग्रीष्म, जून स अगस्त तंग निच, तापमान बौधि निच, वर्षा ली बौधि हाचिद, जुलाईऔ औसत तापमान अठाईस डिग्री सेलसियस तंग निच। शरद, सितंबर स नवंबर तंग निच, तापमान धीरे-धीरे कम हाचिद, पेड़ पौधे पीग रंग शवीग हाचिद। निंगानु महत्वपूर्ण ध्यान रखेन्नौ दु तुर्की ऊ विभिन्न क्षेत्रों मौसम भिन्न भिन्न हाचिद, निंगानु महत्वपूर्ण दु निंगानु हाम बीमौ दु यात्रा लान्नौ।